Toh anihi onom jweme shuku jike shea ni ime sosai nyomno kashu unom eteh shike jɛɛ abuta ashu wato unom o lahadi be shok no cahano, be shok, buku khuh uneke ka kele no ushuu ushe nu ushe <hesitation> yahwe no bayan eye bika yishi u akpah aŋo cuwa no ni ŋo ujɛɛ co teh shike jɛɛ nyii ko ŋo shoni wani iri obiŋ eye shuna <hesitation> lee no ni enino no buku jɛɛ unyii masika ja komjwa enegwe nyinano nima banani ma rii ashu an sokim, nima bani mana shuu ashe ni mano obom nimana jer ajer ishohone ku daku goh akelengno kama ache a gune sheko ba, kama nye masa tara ni hum, unyom shuna gune gaar ke ba kama masha sho ni ihum unyom shune gune kpuu ubin nyom me ye shi sha sho mo mo hau meye shushu tuka har intɛɛ eteh nəa hara a gɔɔ uham ni inteh baa ku daku gɔɔ kaman shunu guni u kpuu ubin nyom, muye shushu hiri eni edoko karma shunu guni hepichu kuma shunu gunu jɛɛ ucei oŋwɛnyim na kori kama shunu gunu jɛɛ ubin.